Sí, los cambaleonis múan el colol del su pelleju al colol del hondón aondi estén, de corrienti a variedais del verdi i'l pardu. Vivin palos bosquis tropicalis i zonas calientis d'África i angunas partis d'Asia i Uropa, i ogañu entavía se puein alcuentral p’angunus bosquis de Güelva.